<hesitation> a nhala'nkè nga n'woy kwob nga bag ka ètèt gad ka nga chèka banki man èta bi nlin'nlin nga dè man nka ntèda'ba nkèt saba ko n' agi nkèt ntènga ngèzl gèzl a ndèv'man daman mnorori man nka ntiya sa nkè zlubwata'a nka ndizè dè nyèm nausa ngu ngwudzèn nyèm è gèd mka za dizè dausa nko ndo man sukwur ndè ndèv nènga ba èn gèd sèkwa bi èngidè kyèkyè ah guiya bi amam man nkè n'woy ngè ngèts lafiya nvu ngaya sa aga gèd'a baki'ngaya sa kam èg gèd zhigilè nkè ndèlè na <hesitation> sum zhigilè ba kib nga nkèts skwi kumba zhigilè n'woy ka èh gèd ka ama aman ntè kwob ngaya banki sa ndèv ngaya nlèn nlèn ngaa'a sungaya ndo nlaman azbay aaman nkè fud kwoɓa mwiy azun krè ngidè asa ncha a ntè fuka an'mamah Kèr' mana nchèu'man kè'zè' wudai'è gi' nzlèm, makw' ba zana nkè nchèu kwob dè, zana nka nchèu kwob ga mu'ntsur'nzad tè sgi' asai nkè sun ma gèd bi'ndo man nchèu bi ka fan ma gèd kè nchèu kwob ga aka nga gana mbali aka gi sabani a zhigilè. mbali agidè ntè kam banki kam amfani nènga zhè kumba. èngidè mvi kwoba mwi skam a nchukwad èn ntsakalma ambali ska'a'tsko tsawn ko baki, ko ngwaz ngaya a' gèd nasa amfani banki'n sa kam amba kumba'ndowa ndaw ba dè nwunnè zlèmbad a'n nwunnè ndo man a' zhè mvuna a'nchèu gaba m'vuna ndo man a zhè bi dwo'mwunnè skwi na naira zlèm n nkul ɓa an zina gan amfani ma banki nn sa amfani nnsa a gèda ma man nko ndo man ka gè kwasukw' nkr slaha man nkè dè mwai duwa; man mvak duwa sa kasagi kwasukw' nkè ngwad nri nkè ngwad nri n'ara adashè sa man'nka nguts nriba kè dè kaldapa azuna ka mpul duwa kwob man ka dè nhal kad ntè banki zubarar sa n'nduna man ngaya chingaba nasa ma da'di ba zhè ndundèv ngaya